Laha aminay atoy moa zao da mieviky. Ino gn' atao hoe eviky? <noise> Mampangotraky rano misy ravi-kazo. Lafa mafana amin'izao igny mangotraky da milomboky agnaty bodofotsy. <noise> Sokafa amin'izay i vilany igny da gny hentona aboakan'igny vilany igny, mandeha amin'orotegna sy amin'gny lohategna agny da afaky gny sery am'gny gripa.